Paɗe nguru ina woodi, suliye ina woodi, kerep ina woodi. Ɗeen so tawi aɗa yiɗi ñaantaade. Paɗe dogirɗi kadi ina ngoodi wayno karanpo, wayno bata malla manndalli. Ɗum so tawi a yiɗi dogoyde malla fettoyde fugo kooyngel.